Ka doxo nare gana fingaa pana araan iwana malagan tama di soxot dina wokang a malagan dina mas <hesitation> yaare lak sina mun <hesitation> amun clan sindi kuna pah dina rexas doxo adu a malagan sina mun yayay xare dina wokang ko madina wokang kanamas gat <hesitation> axulmu kana mas rexasing amalangan angkanan kona nare di wotang a mun malangan before di wokang amun malagan dina mas wokim gaakaf amun faal avaal ahumun maa ahaus boi avaal sinamun xulau mading wokang arabarau wokang a garden dina amun buruma dina wokang <hesitation> mum nuruma madina. Nako amun amun saan sindi kana mas redi nare masing araan guna wokang a malagan dina mas abaare nu lasmaskana wanwan bikabaar guna mas redi pana mun abaare sunum nangaa maa a saksak sunum guna val ma a garden sunum nangaa a bize ma akaukau ma amun aze nangaa di redim na amun mummi dina mas wokang faakaf amun saan. Maar lawa dina wokim amun aibaan dina resin ko amun aibaan maa a vaat ko dina redim dina wokan ko amum aibaan kuna resining amun vanganing iwana bize nangaa iwana kaukau nangaa di viring ya amun vaal sina mun naare dina mas wokang tamon a malangan ka wut ko amun saan ko ka izi ka doxo vanong Amun aibaan vanganing ka redi maan amun baare sait ka izi vanong la mun <hesitation> kona vaal si nandi maah nare tamon di soxot dina mas redim niis ko kana kana wias luk abaare or kana iru wuna makim amun maimai niis kana suruk karik aaza nare kana kawaas pana aibaan nare dina mas redim omun saan angere mising kare madina wokang ko a malangan mum kere madi redi xo pana mun fanganang simum amun naare sait maa amun nabarau sait amun vaal ahumun madi wokim amum vaat sumum madi redim ma axe nangaa ka wankain varing a matmat sait maa waalwaal ravinang amun saan aakere dina mas gat abaare kuna adi raan angkanan dina mas lukaut faakaf amun saan amun nako dina mas lukaut faakaf nandi wuna. Nan kanan kaaie wokang amun saan faakdul nare adu gana piaat ko adu dina wiang dina maas izi lamaskana nabarau amun xulau dina izi lamaskana rabarau wuna ka gat amun house boy si nandi kana mas izi wuna a pop angkanan dina kati abaare lamaskana. Kina wokam sait amun amun dina wokim sait a maimai amun xulau kuna senisim amun maimai aing amun olpla maimai nare masing dina mas gat amun saan fakdul amun furavin dina katim wana aa amun saan la wana aauran dina mas wokim faakaaf. Nare dina mas redi xo pana mun malangan amun taim angkanan dina mas redim amu nsaan vakdol kana mas gat a riring aah dina suruk sait amun riring la raa angkanan laarani sait dina kaawas ko aibaan maah aze nangaa. Aa wok custom sindi xare. Iak ka expensive famamat kawit na izi di spendim mase a monit lapuk la malangan nare gana piat mising kare adu.